Tate kora pa nata, tsom op voa vene, romana nana vagutana, tetepavoso, kita vatoi mena romana. Voso tsan vets voa veni. Kua to tete pinopino nor komana rova nor a nao en mosina, varona ma ar vatoi noi po sku paromana tate po skul pa romana to pe siava ene. Kita te voa na pa voso. Voso to kita tena ta ma kain ar pairomama pa vata ne voa veni tsom vets voa veni e kua to te pinopino to kita komana sisio nor taim pa voso to kita vatoi mene o taim pa voso. Roman kora o taim oa, nam pa naba nata, naba nata rova kora pa romana. Kita sisio na o now pa naha birobiro o nom vi pa romana o now pa naba nata. Naba nata to te nor pa romana oria rova kora, tsa tsiako a mar ar ya nao a toro, pa romana tsam op ubam kua kita romana kita ti to mogavana kita, kita koma itoi o kua, po tate po nata a ikai, romana tsan vets voa veni, kua to tete pinopino ovoi nee, vere pinopino, nao pinopino nao ka, nao kora. Skul ka vavatuts a ma tsioir rova kora, ka tete nor ka baer a kuk. O ubam tsa nao, tavuts po grade tiri, ka baer o skul, ka tete akuk e nor en vanu. Romana, nan vi pa romana, to u na naba nata. Kita te nom o nata, ean tsa kita tsiako ta pae ar. Mukae ta paia ar upas pean tsan tsiako, tsa va tete pinopino kora nom. Pa voso tsan vets vova veni, nabana pa voso, to tete nor to nata roia nor a, ma te ar nor vavatuts voso nor, vosvos vusuna, kius a avana tsiako tek, a ma ar veri, nor vavatuts nor. Vavatuts o piuvu, ma ar veri, ama ar pa voso. Vavatuts o piuuum, o enge, nao po piuvu, nao pa tsiako a kaiai, ma ar veri pa voso. Pa romana-romana o mio taim geve, romana taim te, pota, nom to tsue voa na veni, to u na naba nata. Ean rova kora tsa te nom o nata, ean pa tsa tsiako em pa tsi ar vati pean, tsiako em pa enu pean, tsiako em pa iso upas pean. Von em pa arr vati. Pa voso, namba na to te nor, ma tsi ar rorue paia ar, to sata na, tsa ra tsue va veni vian va ti va nata, te na ta evian tsa tsiako pa ar va ti pean. Taim no de ma, pa romana bero kua to tete va sakuk kuer nor enn vanu tama rior, tsina rior kia ta koma wa nor veni kua pene tsa ta vuts wa veni. Romana, tsan vets oh kua pa romana to vere vere pino akuk we nor, tama rior kia ta, kia to kokomana veni taim nan va ta vuts e kua, kia ta nata wa nom veni. O via rova kora tsiakoin ne po nu vevets pa romana. Kua tsa tete na kia ta nata na, arvia vata vuts, mar to vatugi vakav we nor kia ta mangava wa nor, mar pa romana to panis er, i kai ti pa romana tsa vets wa veni vets was nai veni, iara vo ven nom. A romana Ma ar nanao nor ma. To nanao menor ma, ma bero ar to panis er. Kita vatoi me voa nor a voso, voso tsan vets nom a, mar pa voso tsan vets voa nom veni. Kua to tsun, tete pinopino ena, tsinano mene tomana tsoer nare en garen, ge tene kiu. Gono kora ma ar, pa nao va tene kiu, sobe o pauna o mata tov, nair em mosina. Raur en tene kiu, pa tsiako a kiu peor. Pa romana vamukai. Romana no tsenis voa veni, taim pa romana tsan op voa veni, a, ino school peara to tsenis ene. Kita vatoi na pa no tevoa vaso na, romana tsara op a mar to tsenis ene to noma pa romana to tena ma kain kain, ma ar to tsenis. Romana, pa voso, tsan vets pa voso, ka vets voa veni. Nabana to sese rova nor o taba nor popoka nor o pas. U nao pa vore nao ni, ka nao ka vore, taba nor vovore ka nor a telephone pa voso. Noma ka va u em, pa ar nor enor, pa ma inu norr viviso nor. Romana mukai. Mobile to ovene pean en inu, ean tsa tete nom en inu ka vore em nao, pa tsan vore nao. Taim pa romana kora to tsenis ene.